په سعودي عربستان کې د قهوې چمتو کول او وړاندې کول یو مهم ټولنیز او کلتوري دود دی. قهوه، په ځانګړې توګه عربي قهوه د سخاوت، درناوي او ښه راغلاست نښه ګڼل کیږي. قهوه په ځانګړو لوښو کې چمتو کیږي او په وړو پیالو کې وړاندې کیږي. د قهوې وړاندې کول او څښل له ځانګړو اصولو سره سم ترسره کیږي، لکه مشرانو ته لومړی قهوه ورکول کېږي او په ښي لاس سره پیاله اخیستل کېږي.